आप बहुत दिन से हमके कुछ खोए खोए लागत बाटी। हम कई बार आपसे बातचीत कईले के प्रयास कईली, लेकिन आप हर बार हमरे बात के अनसुना कई के चली जाईला। हम सही के आप के घरहुं पे आयल रहलि तब आप अपने घर पे नहीं रहलि। हमके अइसन लागत बा कि चाहे आपके तबियत ठीक नहीं बा <noise> या आप के जीवन में कवनो और समस्या चलत बा। <noise> एक मित्र होएले के नाते हम आपसे इहे कहब कि <noise> अगर ए समस्या हमरा <noise> हल करे लायक हो त कृपया हम्मे बताईं और अगर मन हलका कईल चाही त हम हरदम आप के शुभचिंतक के रूप में उपस्थित बाटी।